ମରୁହୁମିର ଜିଵଯଂତ ମାନେ ନିଜଵକୁ ଗରମରୁ ବଂଚଯାଗୁ ବିବେନ ପ୍ରକାରାର ଉପାଯୋ। ଖୋଜିଧାନତୀ ଜେପରିଗୀ ସକାଲ ସମଯରେ ସେମାନେ ଚାଯାରେ ରୁହନତୀ ଏବଂଗ ନିଜର। ନିତ୍ଯ କର୍ମ ସେମାନେ ରାତ୍ରୀରେ କରନତୀ ଦୁତ୍ଯରେ ସୌରିଷ୍ରୁପ <hesitation> ମାନେ। ଗାତ୍ତ ଖୋଲୀ ମାଟୀ ଭୀତରେ ଭୁଵନତୀ ଜେମଥରୁ ତକୁ ଗରମ ହୁଏ ନହୀଂ ମରୁହୁମିର। ପ୍ରାଣି ମାନେ ନିଜର ପାଣୀ ବଂଚଯାବାଈ ମଧ୍ଯୋଂ ବିବେନ ପ୍ରକାରାର ସାଜ ଜନ୍ଯୋଂତୀ। ଜମ୍ଯଦିକୀ ଉଟ୍ଟୋ ପାଣୀ ତକୁ ନିଜରୋ ଫ୍ଯାଟ ଦୋରା ସେବ କରିତା ହୈ।